अगर मोसे कोइ पुछैगो कि तय प्रत्येक महिना छुट्टि लेन चाँहत हए कि हरेक वर्षमे लम्बि छुट्टि लेन चाहत हए तव मिर जवाफ का रह्यहए कि हरेक महिना मे छुट्टि लेन चाहत हौ । एक दिन दुइ दिन छुट्टि लेन से मतलब नयाँ ठाउको देखनको अवसर जो पैदा होत हए बो एक दम वढिया से टाइम मिलत हए । छोटो समय मे वढिया प्रतिफल आए सकत हए तवहिक मारे नयाँ नयाँ ठाउ घुमन से कम्तिमे कछु दिमागक मे एक ताजगि पन को अभाव उत्पन्न होत हए । जो महिना मे जो आत हए यानिकि बोझिलो पन अथवा टेन्सनको माहौल विदा होत हए बो से महिना मे एक दिन या दुइ दिन बाहेर घुमन से नयाँ वात नयाँ चिज नयाँ पनको जो अभास होत हए बो से बहुत बढिया लागत हए । तर इतका कहतय खिना कि लम्बो छुट्टिके ताँहि का होत हए कि दुर दुर जाइके प्रटिकिय स्थलके रूपमे एक नयाँ ठाउ के अध्यन और विश्लेषण करन लम्बो छुट्टि फिर बढिया रहत हए ।